Ndrǔ tsǐ màdhí pbúw ó lò ndrǔ tsǐ ddu ya màdhí pbúw njey nì ddiy bbǔsdjú nga dhò ya ngǎ mà rà tdè ro mà wá nzòw ó nzòw ddí ndrǔ rà dey ddí fú lò tdrà

Ya nyi ró nga dzz̀ nì ngòw ngǎjì ní ro à nì jǐ nyi ddrř nyi kuw nyi gbú nyi ró nga nyi gbú bòngú déy wá lǎnà fú nì chú rà ley nyi ró dzz̀ rà ngòw nzǐ

Ma chuw nì nza ó ddu njàddî ma chuw nì sǒkù ó ddù

Fúnì rà ley fúnì rà ley nyi rà fú pbúw ró ngèy tsì nyi rà tsì lǎní drǒ ŋangá ddù fú pbúw shǐ fú pbúw tdě ŋá lò-tsò těy nyi rà fú lò tsì lǎní drǒ fú pbúw ró fúnì à léy nì ka tsi nì gbè mà ndrǔdjá mà shì mí nga óddù à léy nì mà déy nì ddǐngǎ gòw nà fúnìchú à nì bbalè má à kà ka tsǐ ì ró lò nì

Ddì nì à kà mà chǔw fúndrú thíy fúnga dzzdjú mà bbú fúndrú dhò nyǔ'wiy cha ney fú ndrú ya ŋà ndèy kâ skul nà ní bbalè fú ndrú ngú sǔw ndanà skul ò nì ndèymí fúndrú rǎ lidhokpa mí njí njèy cha ney ndèydho ngu fú ndrú dhí djiy rónga bbònì

Kpaní nzòw nì dhì nzòw low klôw nà fúnì ddi nì tǔwtǔw ní nga dhì nzòw nì dǎ òmà luw li kówdha děy ddùyà ní nì fúnì ngéy ní lò dhì nzòw nì dǎ òmà luw nì

Mba ní lò tdràdha ndeyli dhò à sa ndeyli jùw mba ní lò tdràdha à léy ndeyli grr̀ low ndèy nì mba ní lò tdràdha à léy ndeylí jùw pey ndèy má thíy dhì kà dho ndeylí lòw sáwà chú

Li-gwíydha mba nì nga dhìydha li-gwíydha léy nì màdhí bba ó nzòw nyútey pu nì ndèy à léy nì lǎní lò shi nì ngéy ní nga óddù mà kàó

À ji nu nyi ngba mí djǎnì ngba mí yǎnì nyì nì njǎ swà ni lò fú ngba ro à ji nzǐ nyi ǔw ǔdha ní fú lò à déy swà ní à ji nyì dhǒ fú ngba dho lò nì ǐchú ǐchú ǐchú swàní nga nì inga ro nzǐ fúli tsǔw fule a jì nyi lòw fú ngba

Mà hwo nì hwò mà ss nì tsúw djǒmàluw nzánà kǎkà lǒwò ní ndení à déwò ní lǎnà bbǔtss̀djú à ká mà tsotso kwo

Ma ddèy ddíydjò ní ngba mí nga nà ma ddà màtsá senior tho nì mí paper lǎní

À kà à nyǔ jǔwrúgi à kà à nyǔ ngéyngéy ní kúw chù ney ndèy ró dda nì nì à kà à nyǔ shúshú ní nyu cha ney à dho mí mǒddáyì mà mòchelè mà shu mà ddí bbì mà ndeyní à ngǔ à ró jǔw

Ma njúw nì mà tsá nzòw tsò ddìnga ó ya mà ngwò Ddra mí ngwo mà nì fú ngwo ngwǒ mí sâ ró manì fú nzòw tsò njuw màrà bbiydha piy mà rà dòw ddìnga-ó ya mà dòw ddìnga-ó mà nì Ddrà nzǐ fú nzòw ddí nì ngu rà hiy ì dhí dza ó

À nì jǐ mà tsǔw fú nga mà ónga à nì jǐ mà thǐy fúddiy mà rónga déy lǎní ànì jǐ à nì jǐ mà pwó ya kě mà kpǐy fú fúnga mà gitèy mà déy wá lǎní ndaní cha nì ngìydha ngǎjìní ddiy mà ddí dho tsùw nzǐ à nì jǐy mà klǎ ǒnga ddí klàdha ní à nì jǐ à djùkpa ya dji-ddà danì ya dji-ddà danì ney ònòluw à nì jǐ à djùkpa ddí mà thǐy à déy lǎní

Mbwa mí lò tdradha ndeyli dhò à dho ley ndeyli dho rà ndèy dyà à dho ley ndeyli dho nzá ndèy kà ní lò njèy

Ndrǔ sš dza ndrǔ dzž pikipiki ndrǔ léy nzòw sǒ sòmu primari siniya bbǔwrà shì univasti ò nzòw chǔw ndanà dhǐy tdiytdiy nî à mbǎ lǎní nga màdhí bba ó à tdúw màdhí bba ɦǔwdjò ddí rǎ ndì

Mí lǎní nga nì à léy nyi déy nzòw nà věy nyi déy dziliy nà ddí lèy mí ngǎjìní nga nì mí nzòw djú nga njà dhà déy nì klǒw mí nzòw dhí sòmù mí tuwtso ddí tde nì klǒw

Mà chuw nì bba ó lò rǎdìo òluw njàddí ka mey nì lo, djǎ ndèymí ka pey nì dzz

Ma njey nì klǒw à kà ma chùw ò ní tsúw cha ney ndey dho ma tsotso kwo nì ndaní ma rónga jǐ à jì ma nyǔ ò ní nga ndaní ma déy ney klôw na ya ma nì ma zánga nà ro

Mà dho cha ì nì silimu nà ní bbalè tsotso kwo ndrǔ rǎ ddawa djò nzǐ ndrǔ léy fú dhi mí lò ddǒ ì ó nga ddrǒ

À tdè jǐ à nyǔ kúw-chù kúw-chù jǔrŕgi

À jì fú li njúw bbalè tsò fú li déy bbalè nà ddǐnga fú li dhǒ bbalè dho lòmà ndè ya lò nì swà ní ró à ji fúli dhǒw lò nì ingá ǐ chúchú nzǐ fú li ngú dda ddadhà ní fu lò djú ndaní à ká ngu fú li swa fú nì swaní ní lò nì ney ro à jì katěy fú lò djú lò ka sí

Kpa ní ndrǔ nì nzadha bbu dhì nzòw ní nzòw dhò ndèymí dhì ní ndrǔ nà ka nì nga njǎ nzǐ dhì dè ka nì ndrǔ dhò nzǐ mb mí tuw dhǒ

Ndaní mà déy jǐ nà mà kàòluw ndaní mà déy ddì nì bbalè ní chú ngéy ní nì ndaní màdhí bba ónga dhǐ mà njǎ mà gbè njàddí ndrǔ níchú gbè

Ndrǔ îy mà mí nga ò mà shǐwò nì mà rř ndrǔ nì tdrǎ mà dhò ní lò mà těy ddì nì lò ndrǔ nà mà déy ddì nì rr̀dha nà mà njěy ddì nì ddíy cha ndrǔ rà tdrà mà njěy nì ddiy mà njěwò ní à rà dhò dìchú mà nì ddì nì ddiy ní mà nì rr̀dha nà

Ma dho matsò tsì nzánà ma ró ɦwí à dǎ njàli rò nzánà njali ró ɦwî à ngú ma lòw

Mà tsá rù bbòdha ngbá ma gbú nì gbú ní ma léy nì matsá ru ya ma gbû ddiy dzzdjú à dêy ní sàndúkù ò

Ndaní cha ka njǎ ndrǔ wá ddì ní ndrǔ ddí njǎ ì níyà ì dho njèy ney kpa ndrú kpa ndrǔ níchú

Djowdjá pbò nì ìdhí nyû rónga kǎkà ró ddu ddǎwà ssdha nà nyûdjò ɦwò ɦwòdha nà nyû rónga déy lǎní

Dda tde nì ddiy má cha à kà à shǔ jǔw nì fú nì chú à lêy dda mí lò tde nì tǔw à ji dda sâ chú wá ka déy mbr li ró djùw ò ndaní djùw bbiy lǎní

Ma déy bbalè kǎ ma njúw ma bbalè nà ma déy bbalè nà ndaní nzǐ ma déy lò ddéydha nà kiyele ma jùw ò ddudhò mí lò dho à jì ma déy bbalè má ney ma rr lò nì ma déy ddǐnga ndaní à ngǔ madhò lò chow

Dda à djów nì djùw ó nga kà ní jùw kà mí sâ nà dda à kwó nì djùw tsotso ndaní djùw nzǐ à chěy ndey dda à bbú nì klǒw dda sí nì liró nzà

À rr̂ bbiydha tdè ngǎ bbalè dho à le fú lò lêy ddí ya fú dza mà tsò pùdha tdè ddí kpá kpá à tdè ngǎ lǎní à ley ddí yà bbiydha ingá ddù changá ddí nì ngǎ fú ni wá à sà à sà fú mbr chǔwdha mà tuwtsò

Mà dho tdrà nzǐ ndrǔ ddá ì zz̀ ya ndrǔ tdè sǒ nì nzòw ka rà tdrà nzǐ ndrǔ dda ì zz̀ ddudjú ddù li zz̀ ddádha rà ndrǔ mbà dhi ò njàddí sǎ djò nyi chuw ya ndrǔ ddâ ì zz̀ dìchú à rà ngu ndrǔ mbà ddí dhi ò à rà jì ní ndrǔ dhò nzǐ ndrǔ ddá ì zz̀ ndeyní ndrǔ chú ngá ì fú nzòw nà nú lǎní ndeyró ya ndrǔ nì sǒ ro ka ngǔ ndrǔ nú ví sòmù ò

Tsúw ngbòdha léy nì dzilíy djúnga ma nì vey cha luwtey à ngú ley lǎní dziliy rà kow nì gu dji kwô mí sâ nà

À chuw rr̀dha nà ndèymí ddiy bbúdha nà àdho ndèymí déydha nà ddǐngǎ lòtsò njúwdha ó ma njǎ à nì drǒngó tǐ ma djòluw ddiy

Dhì ní ndrǔ kwó nì kàli dhì ní ndrǔ dhí nji nì ndrǔ 'wiy dda dhì ní ndrǔ dhí nji nì ndrǔ thǐy dzánga klàdha nà dhì ní ndrǔ dhí nji nì ndrǔ vǔ zz ndrǔ léy nzòw nyǔ

Dzź nì ónga mànì nza bbǐy fú nza óddiy chú mà nì ngǔ bbakà mà nì ǒnga dzz mà nì ndanà mb chǔw mà nì ngéyngéy ní tuw jì nà mà nì ndanà mb chǔw nì fúddiy dho bbalè ínì à chuw nì ddiy ngéyngéy ma dho drr̀tsś ónga ddí dzz, drr̀ ónga ddí dzz ndaní ma chǔw ndanà mb

À ɦíydha nětì ss̀tò à lè dza mà rónga dhìdha nà, nga tsùwdha, nga pwódha à à è wánì lò njèydha dhò à má nì lǎnà

Dhì nzòw ní nzòw ddí Ddrà tdyà ndèy ró jǐ nà gbè kpaní nzòw Ddrà tdyà ndèy ró jǐ nà ddiy níchú ndrǔ dho ddí Ddrà bbû nyǒ'wiy gbè kptss̀ ní nzòw dhò Ddrà bbû nyǒ'wiy ddiy níchú fúddiy dhò à kà ŋà dhì nzòw ní nzòw ddí rǎ sòmù ò

Cho mbu nì dzzdjú à nì jǐ ma déy mutkárì nà pikipiki nà ma sš klǒw ní dza ma djú ma bbǐ nza màtsá family dho nyû déy ney lèy

Djòw, drr̀, tsǐ, chǒ, ǒw, drr̀tsś

Dhì nzòw ní nzòw à jì mà fú nzòw djá mà bbú mà fú nzòw ró dhì nzòw ní nzòw dho à jì mà chú mà bbú mà dhì ní ndrǔ ke à ji ma bbú kulokà fúndrú dho ro luw ndaní ndrǔ ndrŕ ndanà ìdhí ddiy bbǔsdjú nga dhò nzá mà njèy fǔchú ro à rà tdè swaní tuwtuw ní lò rà tdè ney màdhí bbakà ó

Ma zow nì Bibilia njàddí sânà mara nì mupira dzuw njàddí sâ nà ma ɦíy nì ɦíydha ní ma ró nga chǔw nda nà ma rónga shǔw ndanà

À kà wá nì nga nà mà déy mbs léydha nà màdhí simu ó ndaní mà njǎ wá nì lò cha ney ndèy nì ndèy njěy dziylíy ó nì

Ndaní mà njǎ mà lǎní ngéy ní bbalè ní chú ndeyní Ddrà ródho nzǐ à sǎnde à kà ma gbú màdhí ru à déy lǎní wá nì ddu ó ndeyní à gbǒ màzá rónga ngéyngéy ní dhi róddù

Ma dho njèy ddìnga ó nì shú ní li thíy mí lò nì Ddrà tdradha mí lò ley gùdha mí lò ngengéy nî dza kà ò luw nzǐ à njěy ndèy

Ndrǔ íy bbalè wá déy ddǐngǎ ka těy lò nzòw dhò ì dho rà sòmù ò nì nzòw rǎ sòmù ò ì dho li dhokpa nà nì njí njèy nì ndrǔ njěy fú njí ì nì bǐzìnès njěy nì ndrǔ njěwò ní à nì jǐ à drŕ njí mí klôw màdhí bba ó

Tsúw gbódha lêy itsś nì ka drǒ màdhí bba ó tsúw gbódha lêy dji nì ngǎ màdhí nyû djú à lêy nyû nì dhǐ bbalè dho tsúw gbódha lêy màdhí nyû nì 'wò nzǐ lǎní

Ddìnì dziylíy mí zòw rwo nì mí nì mb nì ssêy à kà tdè ka dzž ndanà nga à léy ò ní màdhí nzòw sǒmú nì

Ma bbi nì nza ddí ddǒ ma zow nì njàddí sâ nà bǔkù ddí njàddí sâ nà ma bbiy nì bbíydha ní fùní ní ndaní ma njúw ndanà mà tsá lòtsò